Arakaraka le hena hoagnina edy malôha le mahatonga izy ara-dalàgna na tsy ara-dalàgna ai, ohatra k'izy kô henan'aomby zao olo jiaby zao, sady aomby mbola mandalo boucher vao hoanigny donc ara-dalàgna tsara regny fô ohatra hoe henanà valavo andeha imenao aolo zegny tsy ara-dalàgna satria raha valavo zegny tsy raha fihoany de tokony mbô raha fihoanin'ôlo fogna ihoany.